واحدة من أكثر الأوقات اللي حسيت فيها إني حظي سيء يوم كنت مسافرة مع أهلي برحلة كنا مرة متحمسين توجهنا للمكان المعين، لكن يوم وصلنا اكتشفنا أنه المكان مغلق لأنه قاعدين يسوولها يسوون للمكان صيانة ويرتبوه.